سالاں توں ایشیا تے وکھ وکھوں علاقیاں نے کھانے نوں خوشبو متی ہے۔ پراتی تِتی مصالحے اپنیاں وِلکھن کھان تے وکھانیاں اوکھا بولن دِتّی، مثالیں وی اتے میڈیٹرینین جاں دیاں دے، اتھے جاں تے کھائے۔ ایہ مثالیں سوئی، بلکہ اسٹائل، اٹالی سٹائل ای جِیلا ٹائی کھان مثالیں چون، کوکنگ ہون تاکہ جِی اولونگ تے نوں کٹوں تاں حقیقتاً وے سویا سوسز، مرینیز نال، تے دنیا تیکھانے مصالحے کھانیں نوں۔ اک بات تے سنتھتا بنّن دا ہوندا، لیپنا ای، اٹالیانا، گرم مصالحہ پئی کھان اور تے پیزا۔